Mebjpj dj mebjyj obi a mowc nsudo tum kyjn dj mebenya tum wc ogya do siantsir nye dj, nsu yj adze a mpjn pii no, noho kc atwee a chaw adasa hcn asetsena yie na yehia nsu so ma hjn nyimpadua enya apcwmudzen na gya dze, yjwc akwan ahorow pii a yetum fa do nya gya djm ntsi mebjpj dj mebenya tum wc nsudo ma hcn a wonnyi bi no meetum ama hcn bi dabaa.